Gny fomba fandokoako trano. <noise> Mangalaky zaho loko, na io loko sokay, na io loko rano, na io loko menaky. Alà iny atao anaty kapoaky na atao anaty sihoa. Bakeo afangarongaro. Lafa mifangarongaro amizay raha iny lafa vono, alà amizay azy fandokoa azy iny, ajobo anaty loko iny ao, bakeo afafa amy rindry iny eo. Akasokasoky amy rindry iny, atao ambony ambany na atao ankavia noho ankavana. La miloko amizay <noise> bakeo.